אנא משי סַבָּאח מֻחְתָרַף ולכּן נַקְדַר נְקַתֶּם נַפְס דִיַאלִי תַחת אלמא שִי דְחַמְסֶה וְתְלָאת עֶשְרִין חַתּא לְרְבּעִין תַאנִיָה, אִלָּא כּוּنت מוֹרְכַּז וּמְהַיַא רַאסִי כַּנְשַד נַפְס, כַּנְהַדָּא וְכַנְבְּקִי בּלָא חָרְכָּה, אִמָּא אלנּאס לי מְתְעוּדִין כַּיְקְדְרוּ יוּוְסְלוּ חַתּא לְדַקִּיקָה אוֹ אֻכְתַּר, דַרּוּרִי מִן אלתַגْרִיבָה וּתְדְרִיבּ בַּאש תְּטַוַּר אלנַפְס דִיַאלְכּ.